في اليوم الأول أطلع مع الأصحاب ونروح نتمشى في حديقة أو مكان جديد، ثاني يوم أخصص وقت لقراءة كتب جديدة وأشوف أفلام، بعدين اليوم الثالث أروح للبحر وأستمتع بالشمس والجو، واليوم الرابع أطبخ وصفات جديدة وأتعلم أشياء جديدة في المطبخ، أما اليوم الخامس أخصصه لزيارة العائلة وقضاء وقت معهم، واليوم السادس أسوي شوية رياضة وأختم الإسبوع بالإسترخاء في البيت، ومشاهدة شيء يعجبني.